Drom gena ena gahi dihuru gena maha ngone so tolo ine sema mafu bolo hate rasi ena sema madihuru, anggena bato kalo ena sema doya garamoi ge, ne madihuru lamo ua, ua se ena sema doya garamoi ua se ngone tolo ena sema mafu bolo cako ena sema hate ge ena madihuru lamo foloi.